Dua ratus tahun au lebih suka dua ratus tahun kedepan karna apa yang ita tao nai dua ratus tahun yang lalu ita bisa ubah nai dua ratus tahun yang ke depan bagaimana ita bisa ubah ita soda na cara perilaku yang dua ratus tahun lalu lo dua ratus tahun ke depan.